Hawlu lesdi mai pewol be iyende buri dudugo. himbe lesdi mai wala torra Sam sanadu soinde iyende. bedo rema Audi duddum ha lesdi mai. hawlu mai do wailita daga dungu sai pewol be Wala guldum masin kanjum wati lesdi mai latti beldum masin ummatoore lesdi mai Bo do nana beldum jonde mabbe ha lesdi mai.